باش تبدل العجلة نتاع السيارة ، أول حاجة لازم يكون عندك العجلة الزايدة لي باش تركبها ، يبدى عندك الكريك ، تهز السيارة بالكريك معناها بالقدا باش تطلعها الفوق ،تنحي العجلة لي هي ديجا تفشت ولا تهلكت ولا حاجة ، تنحيها من بعد تحط العجلة الجديدة ، تركب البلونات تكبسهم بالقدا ، تعاود تنحي الكريك وتهبط سيارتك وهكاهو.